Tena sagnagna mihitsy olo ambaliky nareo ao reo tena angoay aho! Ino notenenindreo ataonao? Elognandreo isan'andro hoe ain! Tsy hain'olo manam-bola koa iha lahy la vao tsiriry io migesta am'quatre quatre-ny, fialogna raty lafa diso tafahoatry anao zany raha ataondreo zao lahy tena tserika amin'olo ambaliky nareo reo. Tena mitandrema avao iha tso novono vorehin'olo reo tena tena mba marina zao tena sanabavy fa iha ho matimaty fahatany laha iha ro tsy mitandrina am'resak'olo ambaliky anao fa karazany mialona anao olo ambaliky nareo reo tena angoay aho to tena tserika.